حاول نجرب هكا القروصة متاعه وننزل عليها من الكل هيك من القروصة اللي على جنب القرص اللي يحلو القرص اللي يزيد الصوت ننزل عليهم كنخطف خطف مخطفش نكلم الهيك اللي يصلح البوتابلويت ونرى كان هو عطاني الطريقة نمشي بها ما أعرفش مازولوا.